Iho este ikuui iho iiho kue iho este njua iho morado iho este este ka'a njue iñanró no'o chi iho este ndichi nani este kue kue njuina ní.